Menurutku iyaq <noise> iccarana attinrongengnge supaya magello i ajjaqna aga ku bangsana ku wenniwi ajaqna telli maddoja atinroniq aga ku bangsa tetteq seppuloni afaqna ku bangsa malliwenni tetteq seppulo kenyekni sedding attinrongeng magello sedding asenna afaqna- afaqna malasami wedding iruntuk jaji ku bangsa eleq-keleq i weddikkiq langsung motoq bangsa tetteq-tetteq fetu ga tetteq enneng